x̱i'k nak berdura x̱i'k nak kwlandr, ic̲h̲ë lo lgilwëts ic̲h̲ë, bi'ltsa tsuwu tib lën bot loxna tsu nisu skedzu tap mbidz y sa'nda bë'le tsuda nisuna pos kon tib dze ic̲h̲ol lë'wu ugu'l- la uyu'nntoluga.